Ia. Misy hanigny tsy haiko fandrahoagna fô tiako ndraiky hianatra hahandro ananjy satria amin'izay izy mbô haiko vô ataoko aminjay. Izaho amin'izay fôgna mahandro ananjy izy koa efa haiko e.